Tajribaga pul sarflashni tanlagan bo'lardim. Chunki biz tajriba orttirsak, moddiy narsalarni o'zi bizga kela boshlaydi. <hesitation> Xuddi bilimga pul sarflab turib bilim olishga, keyin o'sha bilimimiz bizga xoxlagan narsamizni berganidek. Tajriba va moddiy narsalar ham xuddi shunday hisoblanadi.